أغرب حيوان شفتو كان الكسلان، شفتو في حديقة الحيوانات في وقت من الأوقات في السفر، الكسلان هذايا كان معلق في شجره و بالطبع كان بطيء جدا في حركاتو، كان في شكل غريب و مش طبيعي، عيونو كبيرا و يحرك نفسو ببطء بطريقه تثير الفضول بصراحه كان منظر مدهش لأنو مختلف عن الحيوانات الأخرى.